<...>Fa amboary zany ñy vata, ndreky ñy tomboke aminy ñy taña hanganikan' izay vohitsy zay. Manahaka anizao ñ'eritseritse lafa amboary, ñy troky lafa atao vintsy, ñy vata lafa atao maivamaivañ'avao handeha antomboky aminy vohitsy lava zay.